utóo, uti gí mbúuta ga, winoowini gini usate ndi gsiji giindi ma naŋdina, umada wi woma wii tti bóotina. We gí njuunga gyete, ggatata gyete, gjagbu gyete, wima uhúri yaa winooni gíni usate, ndi we wéeti liiti wiindi ma tiga a gimbúuta, ngi gihuungur wiindi teg gí gyete. Umadawi womma wi geenan bóoti, uleey ga gimandi ga. Wa ndu uto hanu ugiti resi wolo, gwili gsati go ndu uyaa geegi uyaa uwommi wiindi ma. Uriŋi ngi raaraa mẽfe, walla unan luusi ngi wi. Waati we unto yaabe yaa, han ñe de, biwomtiwomtini, ngi ndi uto hani ugiti rese Tíw ma, ugí ngi tíw usate, usate, tíw jíli ga, tiw njiŋni we de usati wi maa bbuuma, we umadawi woma njalu jali umadan woma, ndu wi loti gboonje. Waayi tíw ma tooni ugí tíw jíla, we raŧanŧu, we hanganti, uti gi mbúuta, ndu unwomi womi wi, ndi nteege, uleey gimandi yo, súrtu gimanda ndu uwomi wi ngi raara mñefi unluusi. Weewi gí mbúti biindi ma, masín ma gí haj, wii ttú mada dúɓiduɓina. Tée winooni we womni, gsijaa tti dúɓiduɓi, mbúti bi ngi bdúɓduɓi mo. Mbútin hal ma, mñuuñuwe njali ma ubiiŧa mbo, ndu utúm wéde, ndu túm bgajiyir hanu gi ɓéŧ, wédoo wédi ɓéŧini we ñuuw. Degere wédi uñuu wembe weewi mbúti gaadu, wee tínga wi mada merisena gwili gbúŋ, gima húri yaa, unwomgi geenan to bóoti a mñefe. Wi ma wi mada, wi ma ñuuñu ma madan habi a gii womi giindi ma, ñuuñu habgi. Jojooli uwodi wembe gí a mñef biindi ma, dong mñef gi gee, firigo, ndu utúm samu ujoolo, wi njooloyi, ndu utúm uñúwe samu uñúu win ñúuyi. Weewi gí mbútuna antiimbi, ngi ftótina antiimbi, we tínga wi ma utúm haj so utuugnali ndaani.